Esyo ndimi thukakanaya ewethu thukakanaya esyo ndimi isathu, thukakanaya olhukonzo, ithwakania olhusungu, no lhuthoro, mama na thatha bakakanaya olhukonzo no lhusungu, Ithwabosi thukakanaya olhukonzo kusangwa ithwabosi thulhibakonzo bethu iwabana ma bana thatha ibanasi olhukonzo no olhusungu neryu mama eyo anasi olhuthoro ithwe thukakanaya olhusungu no lhukonzo no lhutoro thuakakanaya olhusungu kusangwa thwabirighenda omwa sukuru, thukakanaya olhutoro kusangwa thukasoma na bana abakakanaya olhutoro so bakabya ibanibugha ebinywe ithwakolhaki ithwasyabya ithunimubyamu binyoho binyoho neryu ithwabya ithwana lhubugha.